Karazana champignon zany tegna hoe sy de haiko loatra fa i fahafantarako ananjy foagna hoe misy ny champignon anh le izy mbola lena regny, de regny izao izy anh atao saosy miaraka aminà tômaty mbanà tongolo foagna de azo atao ro, de misy ndraika champignon-gna efa maigna de at- afangaro paty zao tegna hitako hoe agnanovan'olona ananjy io.